اه في يوم من الايامات فيه قطوشة فضولية القت قلادة اه سحرية في الحديقة، اول ما لبستها صار عندها اه يعني تقدر انها تتكلم مع البشر، بجد تساعد اه في اهل المنطقة وكل يوم قدرة جديدة.